Kiwang walak secondirih kiwang walak wolo kiyuni leh tyonyayh kipah walak kiingiswah katanyih aitoninyah achara tekepunuchah weluporah waluh maanyih kikeyehtuchah yeh nguh pat maanyih mitecheeyah kokay lenyonih kinamchah keyh lenyonih ngoh kakonyedenyah akh nyonih akh anyonih koyagh nyonih mengitenyeh wakati nyih pah yehnguh pat lituh chih nyoh mondengwah nenyih petah yehtinguh keyorah litah chih yih tolenyih kilituh yih kirarchihmat chepah kmnee ooh knyonah eeh koyagh anah kleh chih wenah kilukuh digital karah nyoh maminyeh ngalah lenyaeh nyohyeh nyuh pat ngit nyoh ngalah chipahyeh yipakyeh ngoh cheptangwah kwipangah kahmeh wolono kepuh nyaleh komat nyah kemih kayeteh kasituh yeteh anah anah ngala chi nechopah pikahcheteh pah kanyineteh kamnee moningheh akyeh wechara kany kutang toh karam mih walak pat chah limay pat chih le limechinikeyh moningah pat ngala tolenyeteh michah cheteh leh chihchah limay ekhmonyeh limay nyoh kali minyoh mahlimanyeh wolo kimakarchah kyeh pich lewur nyokaram atap nyineh mikoreh nyah limchih kigh nyinah tingitichah tkwul kametoh mondanyah tokahwee areh anguh amitun aree angah kinyomoh asheh anah compound nyeteh kleh chih kelah nyih kechemneeh kelah née achemnee klah komah chimney ketapah lenee klah chih lenday kimnee wiyah lah klenyonih kikogh nyonih nyokaram tyoninah lenchuh rwluh kalah popopoh maminyeh maanah kyonah mih maanah nyonahnyaehnguh mih maanah kengarakh kyeh aketih monechah toh kurupeh moningah nyokaram aklim toh tinih kalim mochih meningh lah slim arahwet nyolanyonih.

Klukuh nyonih so nyoo nyohnyoh kigh nyonih nyoh karam mbo mbo tinah mih chih oreaenyih ngoh tinah mih chih ngoh peryenyih nyoh karam pat kleh chih kimneeh wenah wenah kelaneh aah kimneeh ooh lendah kikaramit nyonih pat nyonih nyoh yiah pich ktapah pich korr nyoh karam mominyeh toh mitonlendah kalangah eeh kalechih nee likuh nyah konuh kutachih tyohleh tyonoh nyalendah tingetin pich nyorun pich stressti mengdah lenyon knyull atih tiniah mih kisan nyohkaram ngetenyih nyoh karam ombo karanguh irosanyih leh nyarah nyarah wecharah lawah wetechih ranah poughechi pat klah chi itan poughechan ooh yonoh kmneeh chengunah sapunyondenyoh duka atarah kuwer keyondah moningh eehkewah kahmetoh mondanguh kesinganyih pat mbo katanguh pat iwah chengh sapunihngun ingarak iwechih ichengun pougheh kokonuondenguh kuwon tkohleh karii mbo kiroryeh amah kapachah ngalah lenyonih pat kehngorokah lenyonih kepay lechochanah chomitonih nyuh kehnokah pat lenyonih kpeteh ngalah lenyonih kewahyekishoh yeh kasih pat mih walak lenyo mih ngalah lenyaeh aai lendeneh klendahpat klechih wecharah nyainyaih lenyaeh aai lendeneh klendapat klechi wecharah nyaihnyaih nyainyaih nyainyaiah nyainyahnyan kpeteh ngapal lenyoni mekstorin nyeh chonih chokaromechnyeh eeh pat mbo pat tinahmitonih chih nyoh karam mbo katanyih ngoh monechih nyonih ketingh ngoh perpenyih chiranihtanyih nyonih kemitonih wenah ngooh nyay konandeh nyay wenah ngomwandeh nyay mekakonuh nyeh chih lenyonih aaih mendah wolo kikar keyh pich lewur tolenyeteh mih pa angah pat nyah mechemenyeh ngoh angah nyoh chemay mbo wolo tililiyech mbo wolo kitilil torot pat mukulowa lah kanyah kipichiit mukulow chih lewur wolo lakini meelewanenyeh nyileh binadamu.